ازاي أن احنا نعتني بالنباتات اللي بتبقى في الأماكن المقفولة أن احنا نسقيها بس منسقيهاش ميه كتير اوي أن احنا نخليها رطبة مش مبلولة جامد أن احنا دايما نحافظ عليها والمياه اللي احنا بنستخدمها تكون ب درجة حرارة الغرفة متكونش سخنه اوي ولا ساقعة اوي